þriðji orkupakkinn stenst að fullu stjórnarskrá Íslands sagði utanríkisráðherra á Alþingi þegar hann mælti fyrir honum síðdegis aðeins Miðflokkurinn og Flokkur fólksins leggjast gegn þriðja orkupakkanum formaður Kennarasambands Íslands segir það óskhyggju að

verði grundvöllur nýrrar þjóðarsáttar hann segir útlitið ekki bjart fyrir komandi kjaraviðræður kennara herflugvélar gerðu í dag loftárásir á eina nothæfa

flugvöll höfuðborgar Líbíu en bardagar hafa staðið um borgina síðustu daga talið er að þúsundir íbúa flýi nú átökin loft mældist gott alls staðar á höfuðborgarsvæðinu í dag heilbrigðiseftirlitið og Strætó efndu til átaksins grár dagur til að sporna við svifryksmengun meðal annars með ókeypis

síðan var borðað kökuna er dæmi um setningu sem stórum hluta ungs fólks þykir

eðlileg en fæstum þeim sem náð hafa þrítugsaldri þetta sýna niðurstöður rannsóknar á íslensku máli tveir af átta flokkum á Alþingi Miðflokkurinn og Flokkur fólksins eru andvígir þriðja orkupakkanum og segja hann brjóta gegn stjórnarskrá og framselja vald aðrir flokkar vísa því á bug og kalla málflutning þeirra hræðsluáróður utanríkisráðherra mælti fyrir tillögu um þriðja orkupakkann á Alþingi

síðdegis þriðji orkupakkinn er á borði tveggja ráðherra Guðlaugs Þórs Þórðarsonar utanríkisráðherra og Þórdísar Kolbrúnar r Gylfadóttur

iðnaðarráðherra Guðlaugur Þór mælti síðdegis fyrir þingsályktunartillögu sinni sem er staðfesting á ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar afar ólík sjónarmið hafa komið fram í samfélagsumræðunni með og móti orkupakkanum en forsætisráðherra hefur sagt að tryggt sé að ekki verði hægt að tengja Ísland við hinn evrópska

orkumarkað nema með samþykki Alþingis og það sama gildi um lagningu sæstrengs

verið vísað á bug þótt svo virðist sem meirihluti sé fyrir málinu á Alþingi eru skoðanir afar skiptar við erum á móti honum við áður en þeir koma með það hérna inn hluti af þessu máli brýtur í bága við stjórnarskrá Íslands og í því felst framsal á valdi við teljum að það eigi að innleiða þetta sko ég gæti staðið hérna í langan tíma og farið yfir þann hræðsluáróður lygar beinlínis falsfréttir sem hafa heyrst um þetta en það er mikilvægt að ríkisstjórnin sem ber upp málið stigi núna bara sterkt inn þingflokkur Pírata er jákvæður gagnvart þriðja orkupakkanum það er ekkert í honum sem er nein

ástæða til að hafa áhyggjur af fólk hefur verið að lýsa áhyggjum af stjórnskipulegum atriðum en þau falla bara undir e e s sáttmálann eins og annað og var gengið frá því nítján hundruð níutíu og fjögur viðreisn styður orkupakkann en varaformaðurinn hefur gagnrýnt málflutning andstæðinganna ég held að í þessari umræðu hafi

hræðsluáróðri verið leyft að grassera

allt of lengi og það kemur auðvitað á daginn þegar að sú yfirlýsing sem að fylgir þessum þingpakka frá Evrópusambandinu er skoðuð að hún staðfestir auðvitað í einu og öllu það sem allan tímann hefur verið sagt um það að hér sé engin hætta á ferðinni við innleiðinguna flokkur fólksins segir bara nei við viljum vandaðri vinnubrögð og við hefðum viljað hafa þennan fyrirvara öruggan en ekki

svona hroðvirkni eins og er verið að bjóða okkur upp á hér í dag Þórdís ég myndi aldrei leggja til að að við værum að missa

lögð jafn mikil vinna við höfum fullt forræði

það verður áfram rætt um þetta mál í Kastljósi á eftir þangað mæta Þorsteinn Sæmundsson alþingismaður og Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra

brauðfótum vegna skorts á trausti hann segir útlitið ekki gott fyrir komandi kjaraviðræður kennara Ragnar Þór Pétursson formaður Kennarasambands Íslands gagnrýndi á ársfundi sambandsins í dag hann segir að stórum spurningum í kjaramálum opinberra starfsmanna sé enn ósvarað

sé óskhyggja að þessir samningar dugi sem grundvöllur einhverjar

nýrrar þjóðarsáttar þar þarf meira að koma til og þar munar langmestu um það að það eru gríðarlega stór mál á bak við tjöldin lífeyrismál vinnumarkaðsmál sem hafa verið viðvarandi viðfangsefni stjórnvalda og

árum saman sem sitja öll föst hann segir að málin sitji föst vegna þess að grundvallarforsenduna traust vanti í viðræðurnar eitt sem einkennir öll

þessi mál er

trausti í viðræðum aðila vinnumarkaðarins í garð stjórnvalda og og þar til

sem þarf þá verður engin ný þjóðarsátt

meðan hún er ekki til staðar þá munu þessir samningar standa á brauðfótum Ragnar segir að það þurfi að svara því hvort stjórnvöld muni efna þau heit að jafna launakjör á almenna markaðnum og hinum opinbera þessi

er ef allt fer á versta veg og hlutirnir hafa haft tilhneigingu til þess á Íslandi ef allt fer á versta veg mun þetta vera tímabundið frávik frá höfrungahlaupinu sem hér hefur einkennt vinnumarkaðinn allt of lengi Kennarasambandið býr sig nú undir komandi kjaraviðræður kjarasamningar framhaldsskólakennara losnuðu þrítugasta og fyrsta mars en samningar leikskóla og grunnskólakennara losna í sumar Ragnar segir sambandið bíða eftir útspili stjórnvalda ef við drögum

lærdóm af reynslunni þá er útlitið ekkert sérstaklega bjart þess vegna þurfum við einhverja nýja nálgun að fólk þurfi ekki að ganga til hverrar

með það hugarfar að ef ekki verður barist fyrir hverri einustu krónu þá muni enginn gæta hagsmuna þeirra talið er að um þrjú þúsund íbúar Trípólí í Líbíu hafi flúið átök nærri borginni síðustu daga tugir hafa látið lífið í bardögum og óttast er að landið sé á barmi borgarastyrjaldar

harðir bardagar hafa staðið í nágrenni Trípólí frá því fyrir helgi og stöðugur straumur hermanna að borginni andstæð öfl hafa tekist á um völd í landinu frá því var steypt af stóli tvö þúsund og ellefu sveitir

stefna að því að ná borginni á sitt vald en þær hafa lagt undir sig stór landsvæði rík af olíuauðlindum og beitt loftárásum á leið sinni að höfuðborginni

loftárás var gerð í dag á

í Trípólí sem var eini flugvöllurinn í borginni en þó mikið skemmdur eftir átök síðustu ára almennir borgarar sáust flýja flugvöllinn sem var lokað en þar hefur her alþjóðlegra viðurkenndra stjórnvalda verið með bækistöð hvor fylkingin hefur hátt í hundrað þúsund hermenn á sínum snærum og óttast er að borgarastyrjöld kunni að brjótast út

og óttast er að borgarastyrjöld kunni að brjótast út það hefur verið ókeypis í strætó á höfuðborgarsvæðinu í dag og íbúar hvattir til að nota almenningssamgöngur til að minnka líkur á að svifryk fari yfir heilsuverndarmörk átakið fékk heitið grár dagur og hefur verið í bígerð frá áramótum heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur sendi í gær út tilkynningu um að í dag og næstu daga mætti búast við miklu svifryki í borginni Reykjavíkurborg ræsti út bíla í

til að bleyta helstu götur borgarinnar til að binda rykið forsvarsmenn Strætós gáfu það út í gær að farþegar yrðu að nota Strætó appið til að komast ókeypis í vagnana í dag en engum var þó vísað frá

hárrétt sem þú segir íbúar voru

var meiri umferð Kristín Lóa Ólafsdóttir heilbrigðisfulltrúi hjá

í Reykjavík og

í Reykjavík og

gjaldtaka vegna mengandi bíla hófst í miðborg Lundúna í morgun framvegis þurfa ökumenn bensín og dísilbíla sem komnir eru til ára sinna að greiða jafnvirði tæpra tvö þúsund íslenskra króna fyrir að aka um miðborgina borgaryfirvöld segja þetta gert til að bregðast við síaukinni mengun í borginni og áhrifum hennar á heilsu íbúa búist er við að ökumenn um fjörutíu þúsund bíla greiði gjaldið dag hvern en svæðið nær núna aðeins til nágrennis þinghússins í Westminster en verður stækkað til muna haustið tvö þúsund tuttugu og eitt hluti stundakennara við Háskóla Íslands hefur sóst eftir inngöngu í Félag háskólakennara þeir sjá um þriðjung allrar kennslu við skólann en hafa verið án allra réttinda í áraraðir stundakennarar við skólann

eru ekki í stéttarfélagi hafa ekki samningsrétt verkfallsrétt veikindarétt né annað laun þeirra eru ákveðin einhliða af vinnuveitanda og þau eru ekki há ég sem sagt til dæmis er með meistaragráðu og fæ rúmlega tvö þúsund og þrjú hundruð á tímann Védís kennir tíu eininga námskeið og fær tvö hundruð og fjörutíu tíma borgaða fyrir misserið sem er greiðsla fyrir tuttugu og fjórar kennslustundir alla yfirferð og undirbúning kennslu samtals eru þetta fimm hundruð fimmtíu og tvö þúsund krónur mér finnst svolítið mikið háskólinn nýta sér stundakennara því miður undanfarin ár hafa stundakennarar séð um þrjátíu prósent allrar kennslu við háskólann þeir eru sundurleitur hópur sumir eru sérfræðingar í störfum utan skólans doktors og meistaranemar sinna einnig stundakennslu og þeir sem eru útskrifaðir sem kenna jafnvel heilu námskeiðin

hafa sóst eftir inngöngu í Félag háskólakennara og það er áhugi fyrir því en til þess að við gerum það þá þurfum við að verða svokallaðir tvö sem mega mest vinna fjörutíu og níu prósent en fá miklu hærri laun við höfum rætt þetta með

að okkur finnst ómögulegt að svona mikið af stundakennslu og stjórn háskólans hefur tekið ágætlega í

reynt að gera breytingar nú er náttúrulega mikil umræða í gangi um kjarasamninga við höfum náttúrulega ekki verkfallsrétt eða samningsrétt og kannski er það bara eitthvað sem við þurfum að fara að taka upp með okkur sjálfum að ganga lengra og óska eftir betri kjörum flokkar þjóðernissinna á Evrópuþinginu mynduðu bandalag í dag en helsta markmið þess er að breyta Evrópusambandinu innan frá þjóðernissinnar eru nú við völd í þremur Evrópuríkjum og búist er við að þeir auki fylgi sitt þegar

kosið verður til Evrópuþingsins í lok maí ítalska

Danski þjóðarflokkurinn

og þýski þjóðernisflokkurinn

eru hryggjarstykkið í nýja bandalaginu fer fyrir hópnum en hann hefur leitt ríkisstjórn Ítalíu frá því í fyrra flokkurinn mælist vel í könnunum og fengi um þriðjung atkvæða ef kosið yrði nú

til ítalska þingsins

Evrópuþinginu eitt af því sem hefur sameinað flokkana er andstaða gegn Evrópusambandinu en nú virðast áherslur vera að breytast og möguleiki á að hafa áhrif á stefnu e s b það sem allir flokkar þjóðernissinna á Evrópuþinginu eiga sameiginlegt er að vilja draga úr fjölda innflytjenda í álfunni en áherslur í öðrum málum eru oft mjög ólíkar og fylkingarnar tvær sem nú eru á þinginu eru báðar klofnar vegna þessa salvini segist ætla að sameina þessar ólíku raddir

krakkarnir hlakka svo til að sjá næstu frétt er dæmi um setningu sem er málfræðilega rétt en flestum þeim sem eru undir tvítugu þykir einkennileg viðamikil rannsókn á íslensku máli leiðir þetta í ljós sérstakt málfar unglinga byrjaði

þróast um miðja tuttugustu öldina þegar fólk

til Reykjavíkur þá hneykslaði það mjög eldra fólk að unglingar

áhrifum ensku í umhverfinu á íslenskt mál töluverðar breytingar má merkja á málinu að biðjast afsökunar fyrir

kannski maður heyrir í dag að

sumir tala um að gefa ræðu give a speech þá eru líka breytingar á málinu sem ekki er hægt að rekja til ensku spurt var hvort fólki þætti setningin strákarnir eru blankir þeim vantar fimm þúsund krónur eðlileg rétt væri að segja þá vantar en flestum undir þrítugu finnst setningin eðlileg einnig var spurt um setninguna þeir hlakka svo til sem er málfræðilega rétt aðeins þriðjungi þeirra sem eru undir tvítugu finnst þetta eðlilegt mál einnig voru könnuð viðbrögð við nýrri þolmynd með setningunni síðan var borðað kökuna þetta samræmist máltilfinningu yngra fólks en er eldra fólki framandi

áhrif má merkja í setningunni hún hefur aldrei haft vandamál með þetta áður helmingi þeirra sem eru undir tvítugu þykir setningin eðlileg en fáum þeirra sem eru á fertugs og fimmtugsaldri þá virðist notkun eignarfalls fara minnkandi hjá yngra fólki meirihluta ungs fólks finnst setningin fólk tafðist vegna hegðun hans vera eðlileg ég er að liggja í sólbaði úti í garði er setning sem yngra fólki er Tamara að nota en

eldra en eru þessar breytingar góðar eða slæmar það liggur í eðli tungumála að breytast öll lifandi tungumál breytast var sett við menningarhúsin í Hamraborg í Kópavogi í morgun fjölbreytt dagskrá verður fyrir börn í leik og grunnskólum Kópavogs alla vikuna og á laugardag verður dagskráin ætluð allri fjölskyldunni nemendur geta sótt fjölda smiðja og tónleika í tilefni af hátíðinni þá verða verk

sem börnin hafa unnið að í allan vetur til sýnis á bókasafni Kópavogs Náttúrufræðistofu og í Gerðarsafni á morgun hefst svo

í Reykjavík og stendur fram á sunnudag grunnskólabörn í Kópavogi skemmtu sér á sýningunni

breytist lítið þessa dagana og má reikna með björtu veðri sunnan og vestanlands á morgun en á Suðausturlandi getur rignt lítillega á köflum mesti hitinn verður sennilega nærri tíu stigum en hætt er við

víða um land Theodór Freyr veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum og í íþróttum kvöldsins ber þetta hæst hjá Einari Erni Jónssyni Guðmundur Guðmundsson hlakkar til leikjanna gegn Norður Makedóníu í undankeppni

tvö þúsund og tuttugu í vikunni gaman að sjá

stjarnan og Valur eru komin í góða stöðu í undanúrslitum úrvalsdeildar kvenna í körfubolta og vantar einn sigur til að komast í úrslit og Reykjavíkurskákmótið var sett í Hörpu í dag og stendur næstu átta daga gríðarsterkir skákmenn eru meðal keppenda þriðji orkupakkinn stenst að fullu stjórnarskrá Íslands sagði utanríkisráðherra á Alþingi þegar hann mælti fyrir honum síðdegis aðeins Miðflokkurinn og Flokkur fólksins leggjast gegn þriðja orkupakkanum formaður Kennarasambands Íslands segir það óskhyggju að

verði grundvöllur nýrrar þjóðarsáttar hann segir útlitið ekki bjart fyrir komandi kjaraviðræður kennara herflugvélar gerðu í dag loftárásir á eina nothæfa flugvöll höfuðborgar

Líbíu en bardagar hafa staðið um borgina síðustu daga talið er að þúsundir íbúa flýi nú átökin loft mældist gott alls staðar á höfuðborgarsvæðinu í dag heilbrigðiseftirlitið og Strætó efndu til átaksins grár dagur til að sporna við svifryksmengun meðal annars með ókeypis

síðan var borðað kökuna er dæmi um setningu sem stórum hluta ungs fólks þykir eðlileg en fæstum þeim sem náð hafa þrítugsaldri þetta sýna niðurstöður rannsóknar á íslensku máli þessum fréttatíma